چتری له څو اساسي برخو نه جوړه سوېده چه یو شخص د باران او لمر په مقابل کې پوښي. د چتري تکه یا ټوکر ده. د چتری لاستی ده. او هغه سپورټیف سیمان د څې چتری خلاصولو کې مرسته کوي او همدارنګه د چتری مزی چه چتری پرې تړل کیږي.